Vi-vla <hesitation> aa ndzuka-ndzuk na ɗaka nana lukta sa goz yiŋ na sa dzebi da vla laŋ melha, da zlegh ah gwaɗa gwaɗ məna a gwa-gwa-gwaɗ məna da ɗots da dow shawara avla melha, da ɗots gwa-gwa alva melha ŋ da mog ka ko i ko nuwe da moŋ ka ko ine da sukwa, ko ɗzeh dan shula ka, ko dzeb da mon dzaŋga ŋ makaranta ka, dzeb ka da vla melha na, ɓla ka kərme ga ta ka yaghwe,? Gu da cuhura ta make, a cuhuraka, kəezla taf ka ŋ kəezla-taf-kəezla ka mna na gu da kor mak, gu da yibata gwaɗa ha, yayibaka ka gwaɗa ha avla melha na mna na, gu ŋ sasa melha na, gu da kor mahaŋ mna na a-a gwaɗa kor ka nana eh ahdəna na mankwa, nana mna na ɗughwana, gu da kor mahaŋe ŋ da kwara-kwara haŋ <hesitation> da ɗamab t'utakam ndiya ɗamab-ɗama haŋ t utakan ndiya gu da kor mahaŋ na a o uwa-uwa nana mna na maga tana, nana mna na a zlava ta na gu da mog mak slna ndece ŋ maga-maga slna ndec na da nəgha ta nəgha ka yanda da dzorka t't guhuka, ko kuwa da dzarka, yada da dzorka guluka ŋ mnu nda da mog ka ŋgane. Ama ɗakana na haɗ naya wa haɗ naya wa hal dzeb da vla melha wa, hal dzeb da vla ah dad wa, hal ɗawu gwaɗa mamuwa, hal dow kor gwaɗa nda mamuwo Kahun dzeb dag tapga siɗwa ko na dzeba yiŋ da dat-dat da daŋ legosa pha wa ye gwaɗ na ɗaka na kana se kabuwa dzeb na cacuhura avla didaɗ. Dzeb da ga ka ne ah! Dzeb da dzeb ɗuwo da nəgha duniya, duniya ah. aŋa duniya ne, ah maɗuwi dzeb ma da nəgha ko mbata legose ko mbata ina na aga na ah. Legose dzeb ka da nəgha to eh a’ ah nəgha abiya peɗ kabuwa ka ɗzeb da nəgha legose neca? Ne kor kr vayi aka ne-ne-ne-ne kor ka vayi legose dowi dzeb da nəgha ta gina, a anəgha abuja kabuwa ka dzeb daŋ legos, <hesitation> shiru gu-gu nɗzatami. Nɗzata mi na, aka na abuja na utaka muŋ ya allaŋ arawa muŋ ya anəgha taya pakwa nede nabnəgha ka taya na gu da garesta mak dzeb ɗaŋ legos ai abuja na, ɗa mab da maka t'ille ɗa mab-ɗa-maka t'ille ha dada-da hadada da hadada-da hada da mara ɗan duniya wa, ka buwa ka gu dzeb mak t’ bga a’ ah da- daŋ legos, legos na kada alla uŋgwidi taghaŋ abuja netse gi yooh gwaɗagh nana mna ɗughwana dide, gu kəelafta mi awaɗ na kaya mna. Nglaf ta mi mota na gu dzeb da, abuja. Sagata mi ŋ abuja na, bapa la goz re allaŋ kanuri re, mbəer ɓa unda ha ahdiya, uzhma yarwa gu kəelepta mol dzeɗma, gu kəelefta mol da-da datapga da hinni Cuhuri na saŋgi ta nana sliwe, shwan fassa saŋgita nana sliwa ghwata kwale, saŋgita nana sliwa ogo, mbəer ɓa gat kəma mi mbəer ɓa gatkəma mi, zui-ta-na, zui-ta-na, zui-ta-na, zui-ta-na maya-maya na. Baha-baha ya baha-baha maya-maya mna gu kəelefta mol dzeb da-da-da-da zhur luwa, sabta mal nda mota na na-na-na-na-na, na məta na-na mota ɗughwan na na, gu sabta mol ndets na pha ma-ma grad-ahgagra haɗ nana amala amabla ama zhara luwa, dzeb mayiŋ zharor luwa, zharur la-la luwa <hesitation> zharar luwa zhur magin luwa. Va da hiŋyiŋ t’ wa tve va da hiŋyiŋ vel zhul luwa. Sa ta mayiŋ gu dani ta mol ma va, va ahhh, ahhh, ahhh <hesitation> gsliw guleŋ. Saŋyita mol sliwi, zuya. Taha s'ɗok gu labta mayiŋ guleŋ, to ka ga naya na a abuja ya ahdiya, ka ga gu guŋyata mit'illi ahdiya kadzuwa mi da gavesta dan legos. To naya na ɗots t’ gwaɗa melha ya sa kəra yaɗ ŋ yaɗ na, sa gu ɗzeɗ me sa daŋ legos ŋa, dzeɗ dan legos na ma lagai daŋ legos kana ba, we ma da sna ta yi, we ma da səe ni ta yi, to kə ne mog ka ɗaka na, ko ne mog ka na san wurka na, sa gwaɗa melhe ɗota yin ŋe, na seh melha bewo, ko paha, ko maha, ko melaha, chuhraka laŋgabka gwaɗah da vla ta haŋe. Gu da kor mahaŋ ma ɗughwana, nda kaha, amma kahaŋ haŋaha, na ina kur kura na makonaha na na nece mogi kaka, ne kəl na ina sna makənah na sna makəna la siɗu wa, mna sna makona la siɗi sna makona huwa seh sasna se-se sey ɗatsa-ɗatsa ka a’ ah gwaɗa ka ɗots ka gwaɗ ɗ labka ɗa labka da vla nana le melaha, labka da vla nana sagaŋa maha, labka da vla nana sagaŋa daha. Labka da vla nana didaha. To ahdəena na gu da ɗa mabta mahaŋ utakaŋ gwaɗaha. Nana ɗughwana guda kor mahaŋ maga nda kaha, nana mankwa, gu da kor mahaŋ a zlava nda kaha, vaya ndzuka ɗakam vaya ndzuka wurka a'aha ma dakana na, we kor, we ɗow, we kor tani ɗakana həm bel kor ɗob ta ya wa ɗaka kana limbel kol heha-ha ɗots gwaɗ avla melha wa, na inna kəela ghaŋa uzhaŋe na bəga cuhur haŋ ŋ <hesitation> t'tabga cuhuratahaŋ nda grahin na, na in yibana haŋin na, ha ka da sna t’ gwa <hesitation> gu-gu na-na-na waye da dz ma-da-dzə mak na sa gasi dah-da-da-dan legos ka nda kaha; a aya ka ne in legosi ɗaka na, min fa, min nda dina na məena, ŋ legos ka kor ka kol ka kor mahga, a saga sayo, eh mankwa vaya, mankwa vaya ko ne ɗots ka, va datsa, datsa gwaɗ avla melha nɗa uzhinha ŋ <hesitation> nda-nda-nda-nda me nda nda nda-nda la didia haha nda daha Uzhinah guleŋ vaye da ɗots haŋ mna na avla ha amma ŋ-ŋ ne ŋde kah ma ha ka ɗots <noise> gwaɗa tahaŋ wa haka haka t'b haka kor gwaɗ nda nahaŋ wa ŋ da mog ka tina to mankwa ko uzhine yaka ko uzhinaha, həm ba həm bi hahaŋ na ha nahaŋ ma ha haŋ da ɗots gwaɗahuwa, ha haŋ da-da da kor gwaɗa huwa, ha haŋ da-da da kor gwaɗa nda kah wa, hahaŋ do da ɗabanata gwaɗ ma maga naka t' melha melaha ko dahna, kah ma da maganata uzhinaha, eh mankwa emankwa, ko nadjanga maga yin na ma, magi maga shawar war avla melha, ɗots gwaɗ avla melha, maga-m-ma ga t' slna labi kabuwi dzeb daŋ kabuwi dzeb daŋ da makaranta nasar na se datsa-ɗatsa yiŋ gwaɗ avla tahaŋe eh aha inna da mog yini, aha inna da ndzug yin, labla yiŋe gi a ŋ ndzab-ndzug gwa ta na ta ne da mog ce, ah vita ndzab-ndzuga ta nana aha inna da mog ce, aha ina yibana ka pakwaneɗe sna ba nece wa snab nece wa ŋ yibana-yibaka aha nana, aha nana, yiba-na-yibaka mna na gu da ɗoo mn dida ha, ko maha, ko daha a utakn mndiya gu da kor mece na maga ta na nana na haha inna mndiya. To ŋ he naya wu in ha nay ŋ ŋ ha laha na guleŋ tutaka wa, haha graha daha, haha gra ha haŋ kagha da ɗots ka gwaɗ avla tahaŋge haha maləma kahaŋ kagha, malama na sara, labta la ka da shata-ta ko maləema bogun mbahun t't ɗowo sallah ko amzaka zala avla hune sata ssa ka, ŋ shafa ssata ka na ŋ han ma da moni <hesitation> ŋha ina da moni kak na nana ndetys na, to <hesitation> da vla na gwaɗa ɗughwana, aha da kor na maga inna mankwa wa, ha da kor na maga t'ina mankwa unde sha ka mahgine, gu gana ga ka yaghwe vun-vla vun-vla ka <hesitation> ndzuki ne daradz ne, to da-da-da- da vla na da vlana gwada ɗughwana, da kor na, a. a ɓ da kor na, uzhaŋga gra ɗa ko kuma uzhaŋga men vaya na, nda hankale sa sna to unda, ha skwaha da mahga miya. Har da ɗots gw ŋ gwa gwaɗa avlaɗ na, eh undiya gu da vla na gwaɗa ɗughwana kagh guleŋ ŋ lablaka maga-maga ka nasara na ŋ ma vla ɗal a-a-a-ah ɗatsa ka avla tahay ina kar haŋ ya mga-maga ka nasara nda ha haha-haha-haha zləevukum gwaɗ na haha dzaradza ka tina amndiya, ko inna na mbitsa taka nda nahaŋ guleŋ mbitsa taka eh mbitsaka koɓe dzaraka, ahh ahhn mulkiye dzavaka, ko oh offise dzavaka na, mbitsa-ta-ta ka, ko na kazlaŋe, ko na ina shide tsəekwa-ta-ka tsəekwa-ta-tsəe-kwa ka na da mog haŋ <hesitation> da zəɗa mun ŋguduf ŋ huɗa ta haŋa da zəɗa da t'əfa ɗaf ta haŋ ŋgeghe. To vaya ndzuka, amma ɗaka nana həm ba naya wa. Eh mankwa, mankwa uzhuna muwa na ka ɓub kun inna kori ŋyi inna kor yim na da təlla wa ta dzaha dan ndəemake Da kəla wata daŋ dzaha dan ghmafe, ha da kəlawata da t'gha da t'ha da t'hafa da t' gha fai wa seh deg dan dəmake da kəlwa ta ce eh, awa maga ina ɗughwana, ɗughwana, ɗughwana? Ma na aw a <hesitation> ŋ ɗob kon gwaɗu und na eh eh ɗughwana gwaɗa dide gwaɗa mama, gwaɗa dadna ɗughwana, gu <hesitation> ŋ de mog kon gwaɗa ŋ-de ŋ-de mog kun <hesitation> dza ŋga dzaŋga kurani gulen da mara wanta e, da marawanta kurani na ɗughwana, nana mankwa nana nana mankwa da marawanta dzaŋga nasare mon ku da marawanta da-da-da na ɗughwana nana manka da mara amma cuhura kuni ha dzaŋga wa, haaa ko nuwa eh mankwa, mankwa <hesitation> mankwa? Ina kori nda la muwa na ina kori nda la muwa na namuwa na na ta haŋ gwaɗa shula, shula ŋ da mug ka shula, ɗatsa t'gwaɗa avla unda, ɗatsa gwaɗ da vla und səena ka dada lapka da vliŋ na unda mbetu səena ka wa eh eh ina-ina-inba tsnatse sna kagha wa ina na kaha snab netse wa. To ŋ labla ka da vlin na, ha inna da kor ce nda kagha, nana da zhɗa mew da da zhɗa maka ŋ labla ka da t'bga shula hagu da dzor mak ndzok ɗughwana